Ie afaka mampiasa teknôlôjia tokoa ny olona hanatsarana ny fahaiza-mahandro toy ny fampiasana micro-ondes ohatra, ao ihany koa ny fampiasana lafaoro ary ny fitadiavana ka- fikafika fandrahoana sakafo any anatin'ireny aterineto ireny.